Zava-dehibe le miala bitsika amigna teknôlojia satria ahafahanao ndraika mba hoe miaigna, mankafy tontolo iaignagna, mba hoe zany fa hoe malaka rivotra vaovao anao, mba mandehandeha mivôaboaka fa sy hoe amigna teknôlojia de akao foagna, mihiboka akao fô anao ah, de kara sy hitanao sy zany hoe karakory m-olona manodidigna anao na i fiarahamonina manodidigna anao fa varia akao fô.